אלא כאן ענדי אלאימכאניה באש אאא ניכון אחד וחד אחשרה, נקדר נכ’תאר אלפרשה, אלפרשה חית ענדה חריה דיאל אלטיראן, או כתשוף אלעאלם מן פו, ו כתנקל מא בין אלעזאר ו תעיש נהאר דיאלהא באלאלואן ו אלג’מאל, ו פו האדא אלחיאה דיאל פאש אלפרשה תתון קצירה ו ח’פיפה, מענדהאאש עלאש תתקלק ולא, תחהף מן אלרוטין.